La India tié un clima tropical, colos monzonis i trúbilas huertis nel branu. Tamién tié la calol seca i huerti, essu es pal branu i es andispués quandu llega'l monzón. L'añu vien defeníu por estus dos tiempus, enque aluegu ena parti'l norti pala lindi colos montis del Himalaya aí ai pelona mu huerti quasique tol añu.